जू जापान ची उ संस्कृति, परंपरा, और अधिनुक्तों गू अद्भुद मिश्रण ची यखे जू चाय समारोह, किमोनो और सूमो कुस्ती छीन यू यखा प्राचीन परंपरा छीन जापाने जू कला ची और बगीचा ग डिज़ाइन छीन ऊ विश्वभर म प्रसिद्ध छीन।